أول إشي نظم نوم ثابت كل يوم تنام وتصحى في نفس الوقت، هذا بيساعد جسمك على التعود، اجعل غرفة نومك مريحة، <hesitation> اتجنب المنبهات، قلّل من شرب القهوة والشاي قبل النوم بساعات لإنها تسبب الأرق، استرخي قبل النوم، تجنب الشاشات ابتعد عن الجوال والتلفزيون، مارس الرياضة.